Yeë oy ka i'ipëch yë animal a'ax wi'inxëjpë yë t'suk jue yë chyon ji'ib ma yë tek nëjën jotyë entonces ko'o mëjk tyëkëy tëkotyë këxë kay nyëyoy nyëbëjkëp päch mëjk ka t'sokyë.